خله يحدد له أهداف صغيرة ويكافئ نفسه بعد كل إنجاز. الرياضة مع الأصدقاء بعد تعطيه دافع أكبر. تتبع التقدم باستخدام تطبيقات اللياقة بعد يساعده يشوف التحسن. ويختار نشاط يستمتع به بيخليه يلتزم أكثر.